<hesitation> ing'ombe, khumanya khwanje ing'ombe ndalola vivuri vanje vashiri nishiri mwana mutii. vambolanga tsia waitse ing'ombe. Ndanyola ing'ombe ni shindu shya maana. Lwa ndatukhaavundu nyola ing'ombe mmuliru ndaitsanga. ndavola sasa ndaakhahula inzala niinze waandinu ndii ihare. khola ndi. unyola ndakhatsia ndakhasokonyola muung'ombe ndangi khununa khuli shimoli. Ng'wa maveere ng'wa maveere ng'wa maveere haandukha havundu mbola ndaakhiikura. Sasa lwangalukhitsaa ing'ombeeyo ingo vavola ing'ombeeyo waitse kweli niinze <hesitation> ing'ombe ndaitse shulaa ndula mushyayo. Na mavere kaamu ta. Lelo litukhu lilala vaakundua vaavola ooh kumbe ununilaa mudhyai. Ndaavola aah kumbe vakhasoma macheri kanje. Sasa kapita ndekhe khununila mushyiai niivavora ni mwenyi injira indai muumbetseekhu vusi mushikombe nzia ndukila iweneyo nohoo mbunaka vusera. Ha toto vaakhola ndio lwa vakhola ndio vaanyola <hesitation> ing'ombe irulaa mavere. As, ha lwavanyola ing'ombe niirulaa mavere, avaavola aah kumbe munduuyu makhuva ke kavere ka khununila mushyiai khuli shimoli. Sasa ndaarula henaho. Ing'ombe ndaanyola ni shindu shilala shya maana. nuuli niing'ombe shindu shyakhuranga uli na mukhali. nuuli niing'ombe shindu shya khuranga uli niifaita, nuuli niing'ombe shindu shindi uli na mulimi, nuuli niing'ombe unyoolaa khali tsing'ombeetso waakhatsia khusona, mmahe khuli manya kanga khalwale khaekaeyo, muvora mupeta nu mundu uvora mundu ndiniichishirishi yanje ndenyaa khusone. Mundu akhuvora vas. <hesitation> niva yoyo ilakuraa yanje ulaamba tsielefu hamusini, na yanje yakura yoyo ulamba khandi tsirio. Ma muhulitsana. unyola mwakhatemekha lihe. Tsing'ombe tsiranga khulwana khulwana khulwana. Lwa iyi ikuuranga unyola litukhu khali liiwere ta. mundu aruliyo na silinji manya tsielefu hamusini. shichiratsa khumayo khwonyene <hesitation> mahe yaka kalombaa vandu, unyola vandu vaakhachangamuka vaaruli muvivala iyale niiyale. viitsi khulola mahe ketsing'ombe. Ing'ombe ni shindu shilala shya maana kapisa, wa vandu vavetsaa niviikhare. unyola ing'ombeeyo vandu vaaruli ihale <noise> niihale viitsi khulola tsing'ombe. Na ing'ombe hiyi yaalikhitswa kapisa yaakhomela nuuhenza toto ulaa ing'ombe hiyi yaanyika khali tsinyama tsiinyumaitsi, ling'oriili nuuhenzakhu lifuana khuli manya nii itairi yii pasi. Ing'ombe indahi yeeneyo. mundu khali naheenzakhu ah. nuukulitsa ing'ombeeyo, ni tsisendi. Aya nuukalukha khuvukula ing'ombeeyo uhire mmahe ni tsisendi. Khuvorere kwanza ing'ombe ulii ulakula mundu. Ing'ombee ulakhwaa ing'ombe ulakhwa mukhari lakini sasa nuuvola uvulekhuchilinda tawe uvulekhuvaya ing'ombe. Kalanyolekha sasa iwe uli mundu ta, mundu yiikhala hango vuchira ing'ombe, mwenoyo shiali mundu tawe. Ing'ombe ilombanga hango hanga vandu hafuana hango. Wangura yaho vindu viliho. khali nuuvula vindu ta unyola vavolaa tsing'ombe tsikhu hango hale. Wane walevaho <hesitation> shina shilikhuho, lakini nuuvula ing'ombe vandu vakhutsarawa mushivaluumu. Vayakhu ing'ombe. uulekhuli manya vandu vanyala khu khwinjira khali hango hoho. Ing'ombe indahi nuwaavere nuukharangi khuchiaitsa, luulakayaa niing'ombeyo nuwaachiekitsa mima chyochyo, yene yitsaa paka khali unyola ikoni wuuli. ikhuhenzanga imanyi mundu wanje huyu. Na niwaakhavukula shiikhulia ni waakharanga khushiha khuli manya shikhulya shilahi. vukula ing'ombeeyo khuvamanya niing'ombe yoyo. nuuvukula khali maatsiyaka nuuramu khachumbi khakholakhu luvalavali vyene uchiha. Ukhavukula matsi makhaya uhetsaa ing'ombe ing'wi tawe. Vukula matsi raamu ichumbi kahonge khumbasu kwanza <hesitation> viini vilihimu vihii. visambe. Ureemu ichumbi ing'ombe ing'wi matsi. Ing'ombe ihulile vulahi. Apana use khuli manya uvukulaa ing'ombe uchihe matsi kashindi tsiriri mmuchera uhiilaa mmuchera ing'wi tawe. Alafu havundu hi ing'ombe ikonanga khandi cholombele. Khomera khasingo ni khaliho. lomba vulahi. havundu henaho khavasu khaakhekhuho, ing'ombe niitsia khukona ihulile vulahi. Ing'ombe ikhakona manya muu masingo kaamali mushiko matukhu manya kavaka kanne uvukula ing'ombe uhiraa mushiko <hesitation> ah, ni khuli manya ing'ombe yeneyo uchiyansi ta. Khomera rusingoro. nuumanyaa masingoaka nii mboleha. nuuhira mmulimi, nuura khali khumatuma nuura khuvitungu. ure khumaremwa, isingo niimboleha khali iviri ya khukulaa mwituka ya vaasira khale hiyi. Vukula masingo yaka kalombe. vikha ikomposti avundu. unyola khandi masingoaka karuli khung'ombe, na vandu viitsanga unyola vaaranji khukula masingoaka Mundu akhuvoraa ndenyaa masingo <hesitation> kiing'ombe kaakunama ndenya khutsia khurakila vindu vyanje. A kanyolekhana, uvukule masingo yaka ukulitse. Mundu akhuvoraa nyaakhu tsitrakta manya tsiranu sita. Uvora mundu khutrakta nuumbere tsielefu tsivili tsivili. unyola ni shindu shya maana khuung'ombe masingo keenaka tsa. Na iwe sasa waavukula masingo, unyoli sasa luuvere neende mwai akhwahilee ing'ombe. uvele nuuvula khali mushara kwa khumurunga. Kapitanga uvukule mang'ondoaka urunge mwayiuyu shichira ing'ombe yakhasa khuli manya yene irangi khurunga muhinziri. Ushili khutsya khali khuvupande vya mavere ta, mavere kaho. unyolaa vindu virula khurula muung'ombeumu. inyama ilikhu. vindu vinyishi vya kenyaa urumikhile muung'ombeumu. Khu ing'ombe chirumikhire nuuchiloli. chitunze khuchilinde kapisa. Khali mundu naava availe khuung'ombe yoyo mukaye anza, ing'ombe tawe vahira khu shindu shindi shindi. Vahira khali khwinze mwene lakini ing'ombe <hesitation> ah. Ing'ombe ilindaa mundu. nuunyoli ishita ing'ombe ilakhurulitsa khali avundu hiishita, nuunyoli vulwale ing'ombe ilakhurulitsa khali muusivitali. Ulakulitsa ing'ombeiyi mang'ondo urumikhile. Lakini nuukhakhola ndyo tawe, ing'ombeiyi khandi imaive inzaifu sana. Nuuli niing'ombe khava takitari. vuki khumweli noho khu mweli chivaka sherekha ing'ombe yoyo. Ing'ombe ive na afya ive ing'ombe inihu kabisa khali husheraa ahenzekhu avole khali inze nyala khuvayakhu ing'ombe. Apana avetsa niive wonyene uvaya ta. Khulombe ing'ombe ive indahi. khukombe ing'ombe khali nuutukha avundu chisinge Nuwakhachihirakhu muutipi, usinge vulahi vyene vitoi virulekhu, uvukule ing'ombeiyi. khava khali khasavuna na manila, vukula matsi singa ing'ombeiyi khali mundu naachihenza, uvukule ipurashi usukue vulahi kapisa khali masingo niiva ikonaa mmasingo, woosho naachihenza avore. yoyo ing'ombe yaniha vuneshi. Niiwe umbole enza. vulindi vya nindaa ing'ombe yanje. ndaachiyanza shindenyaa mundu avairekhu tawe. Ndenyaa ing'ombe ive inihu. ive isafi kapisa, khali nuutsia khuliakhu inyama yene vwana ai mundu wanje. unyolaa toto ulilekhuunyama. Lakini vindu viindi vya vandu vakhusinziraa, unyola ing'ombe khali ikhutsitsa yene muchingaa muhiraa muupucha ati inyama, <hesitation> ah. Tsia muupucha khali nuuhenza inyama uhenze toto inyama yene yaarelela. imeremetaa inyumiiyi marangoaka, makura keene kaakhu, nuukhalaka makurako ulolekhaa khuli manya ulile inyama. Lakini vindu vya mukhuleraa muupuchaivi <hesitation> ah. Khava ing'ombe ive ing'ombe indahi uchilinde. khenyekhaa uchihe vitaminsi usherekhe, ing'ombe ive isafi, ing'ombe ive indahi kapisa